باغ كونتر الكلب هو لانيمال بريفري تاعي علاش نبغيه باسكو الكلب يفهم فاسيلمون يتعلم خفة يحس بيك و سي لو مايور أمي تاع البنادم ماتلقاش امي كيفه متستناش من عنده الغدرة دونك تكون هاني فريمون هاني من جيهته